Kua tetape ñave tembiu yauvae <noise> jaeko sopa <noise> fideopeguavae kaovi ndie oyeavae kuae ñavae opatete arajairupi <noise> yajayave yandeyimbiaiñai maemeerendapeyave ñavaeta kua tembiu <hesitation>